Este pues yʉji yʉji ye cumcuyjʉ este en que cuando tʉgʉypa ye jama aŋsʉŋ ye jama aŋsʉŋ tʉgʉypa desde desde febreru, marzu, abril, hasta mayu ishinʉ pues ʉgmaŋpa desde abril desde febreru, marzu, abril y mayu cap pi ca jama aŋsʉŋ aunque aveces pues cambiachʉcpa ye tiempu cambiachʉcpa ye tiempu porque tʉgaypa hasta marzu, abril y mayu como nʉmʉypa hʉy hʉy hʉy jʉsajwʉ hasta juniu pero pero pues anteriormente u antes pues yʉ jama aŋsʉŋ pues yʉp ye gentes hʉy aprovechachʉcpa de tumʉ forma pues pues bien porque como jama aŋsʉŋ pues ca gente nʉcspa nʉcspa hʉy chiŋʉ wʉti nʉjʉ Ca macpapʉ ca macpa piczpapʉ cap piczpa y ca'sa ca gente cap ʉni ayudachʉcpa jama aŋsʉŋ porque como yeg yamʉ otro otro tipo de de tranaju yamʉ otra forma de de tarbaju entonces ca gente ca piczmuspa pues cap hʉy mechanajpa cap shi nʉcspa de dia u nʉcspa huy tzu piczʉ pe yeg cap hʉy minajpa cay kʉque a cap eya verda yagmahʉypa y yaji nʉcspapʉ pues cap hʉy macuy hʉy nʉcsajpa cap yei tres dia pit witupa adios cap hʉy hʉy minajpa cay kʉque o bien sea que cap campiachʉcʉ yacajwʉ algun animal animal y ca'sa cay faliia cap hʉy hʉy sustenechʉcpa cap pi ca tiempu de jama aŋsʉŋ para cuando ʉŋmaŋpa ye tiempu de tuj tiempu tuj tiempu pues yʉp de desde juniu, juliu, agosto, septiembre agosto ca nama este agosto tʉgʉypa ca canicula segun ca te yʉqui tʉgay nʉmpa cuarenta dia de caniciula pero pʉj yʉji neywin'is ni entiendechʉcpa como como tumʉ mes de canicula Y cap ca canicula aveces tʉgʉypa este jama jeeŋ y pitzʉmpa tuj jeeŋ ʉ shi tʉgʉypa tuj jeeŋ pitzʉmpa jama jeeŋ pero pues variachʉcpa ca estacion ca forma de que timʉdʉ tʉgʉypa ca canicula y ya para lo que es este octubre pues de de juniu, juliu, agosto, septiembre cap nʉʉ jʉwa tiempu, septiembre cap este nʉʉ jʉwa tzʉcpa septiembre porque octubre cap wanin tuj cap este ʉshi tuj hʉy nʉmjayshucpa y cap ca tuj cap pi chʉcʉ tzʉcpa este para anteriormente pʉs cap cuando ca cuy wʉtpapʉ cap nʉcspa cap cap chʉcʉ grande hʉy hʉy hʉy nʉcspa te cuyjʉb tuŋ porque cap wanin tuj cap ʉshi tuj hʉy nʉmjayshucpa pero ca ya para lo que es mes de noviembre, diciembre pues cap antes cap este pi wayay porque como segun te yʉqui tʉgas hʉy estudichʉcaam para yʉpʉ tiempu antes pues como ye ni montaña ʉ ye tʉwan montaña Este pues yʉp virgen itʉ yamʉnam algu gente yamʉnam gente que hʉy hʉy tzʉcʉ cay yujcuy yei pues yeg quejpam que ca yujwʉpʉ pues cap yujwʉ y ye cap hʉy paztu ʉyam hʉy zacate ʉyaam pues ca yʉqui tʉgay nʉmpa que como yamam este te montaña pues wat ye como cuando antes pitzaŋ como que cambiachʉam ye tiempu yamam yamam tantu wayay como antes anytes yʉpʉ tiempu ye mes de este octubre, noviembre antes ca gante cap este chamarrajeŋ wʉtpa cap wat yʉsa playerita jeŋsta wʉta wat espor jeŋ wʉta porque cap wayay tiempu pero yei pues poco ye wayay mas ye calor ye tʉpa mas wintʉgʉyaam y pues si esque wayay tzʉcpa pero meramente tumʉ ratustam wa tantu como antes y este pues ye tiempu para yʉpʉ ca tiempu ca caypʉp tiempu para yʉpʉ tiempu pues yʉp Cada cada quien'is y pues ya para gente de cuarenta añu pues hʉy chipam cuenta que pʉj ye tiempu cambiachʉcʉ cambiachʉcʉ muchu yʉp este otro mʉdʉam ye tiempu antes pues ca ca apupʉn tʉgais cap hʉy cap hʉy hizʉ cap ca tiempu cuendo yujʉnʉmpa cuando yujʉnʉmpa cap este ca temporal ca cʉwʉ mʉk cap ca montaña yujpapʉ cap ʉŋmaŋpa desde desde febreru, febreru cap hʉy yujpa ca montaña y ca winyawa yujpapʉ pues cap hʉy yujpa teg gente que cap yujpa itʉ a finales de abril u ney ca mayu hʉy yujpa itʉ ca winyawa pero pues yei yei pues yaguis way yujiam ca jama yujcuy capo eya cap ca wʉti nʉʉ nas cap hʉy yujpa desde cap hʉy yujpa teg eya cap hʉy yujpa de diciembre pero el que ca nama cʉcamna hizʉ pues cap octubre cap hʉy yujpa para que cap hʉy nipa hʉy aprovechachʉcpa ca tiempu pero este yei yei piues ye tiempu Cambiachʉcʉ yeg cambiachʉcʉ casi poco poco este e pocom ye tuj ushi adelantachʉcpa ye tuj pues de una y de otra manera pues yʉ ye tiempu pues cambiachʉcaam y yeg ca gente pues como yʉp gente este jome gente tʉgay'am wat como cuando antes cap apupʉntʉgas cap hʉy hʉy cʉmuspam hʉy tiempu hasta antes cap aŋjetzanʉjʉ cuando ca yujcuy pʉŋpa ca apupʉntʉgais cap wat anjetzucʉ yei pues yei pues verda cap el que yujpapʉ itʉ cap hʉy aŋjechpa yeg el que cualquiera que gente que hasta hʉy potreru pʉŋpa cap hʉy aŋjechpa porque porque jʉnʉmpa hʉy cʉtucʉ ca jucutʉ pero pues ya cap en otro otro mʉdʉam pues pero pues ca tiempu verda ca cap tijwʉpʉ ca tiempu ca antespʉ pues teji hʉy hʉy ventaja net itʉ porque pues ye montaña yʉp yʉ este wʉjʉ nam itʉ pero pues con esu de que pʉs jʉjcʉŋam tʉdʉjʉ pues pitzaŋ pues alomejor verda pues pitzaŋ este pocoam ye tuj y mas yʉ tʉpa